जे हमारे कोदया पंडो जे किछे चीज चिपके बि रोलो आछे से रोलो चिपटी तो तेतुक हामी बिमदार होलो धारके ध्रियेंदो तो गरम पानी कोर्डे कोनिक और बिमबरो लेयी धोयी पो करते ते ढंग से को। और हमारे धारके चार होन तो चार साथ गरम पानी ते कोर्डे और तब धोंदे ते।